Koo yee jun, ujun yee najan jano'o koo yee kué ke'e chi un ihá yee jun ujun kada'a njan konié no'o, ña'a yevee comida yee jun jun ujun ndute cura té vinoña'a no yee jun iin atun ndute chi ña ka chiyee, ujun ujun koo yee ujun ujun tendido ya'á ihan tenñindo kopa'a me'e.